Nunu kuchuvindio un ngue kukan kuii, nuu ño yenadi kuntenduu ian ke ujun niu ndikundio, yendo escuela iha en ndejun ndajuan hé ujun kua ha kuia uu kuia oni kua jama kuea o'on, yeninda yeni ndiunda he escuela ninda ngungue kachi kuve'e ndejan ajenuu nuntuve chí iho xucla meni ndanda nduña ján, nyejan yeyochi na'a kutu ndeo yeni iun uun, niño on niño kanduu yi atuni nikada iha uku ndenani aki linu kena yikana aveji nutuve iha ngueñen escuela ye dengundiu ujun uxioyunukin, ña'a ngutu yinion yen ujun ujun kayio yina ya'a, yi yinano extila chiatu niunkandio nuu nundendi xhitiun nguia atandio ni extila ña'a ngungue jituva'a ñanduve, endiojan dextila ña'a ejun uxi ñeu ñeun nuu exhiun materia yikani ndendio ujun nuu yinukava nayeu nixi'xiña nda yejun yanii tutu nguenia yeveji, ejun nuu kué yekutiundu. Ña'a yendeio jan an ocho o nueve he nuun he nuun uu ye ujé una uxi ñende tutuña ñañindé niunke unii tiuña'a vexchidio atuu, tenian nio kaxtila aña ngueno uxi kuani uxio yoni nuni kuia, yendakui kuenke venui ñui uni kua ñinde tiviniun yee iunka, achite jun nguyu ña'a kanda jé ujun ndije nuñe nike'e nunindiva ñe'e no kua vee chume'e, nuva'a vee kuu ujun kuinima ujun nuu ye'e ujun yu yukuya ye ka kangimena me'e ya tu ini me'e jun iha ngue jun iha ndenuu tinda, atuke atuu yungu ñui ajun ndakete iho chiyo'o ndu uu yuté ne yute ndanii te yute kué, ngue nguete yanee na'a yanindame kete ndendome'e nguega chí nuu yinkachi yu yiyi'i nakudano jakameyu nunake nundón, nauchi ujun atude atukue ujun ñutende ñeñute nda'a atukue nama ndeniu vanaka tuva'a. Ndu ndu van ndo nduna nakachu ku'a nguencha nguekachi nikua, ujub ndakete nee ndume'e ñueñe ke'e yatumenu ke, kenuyeme keda'a xhi yenuu yeme'e ujunñindame nditá yenda ñida hé hito ngue ian uun chineyondo ndengue ian yename nditan teña'a kuchi ña'a mejun nduu nduchimengue jun ujun ngua dita ndeji ujun chio tuku chuveña'a ngueungan ian yiname yuu ujan yunguu ño'í, tenuu ndinga tukei kachinuu tuke nuu kué kandame ujun ha sueter ne'e jun yene yeñiu ondu kume yeñuu ye'eme yiya ian ujun, ngayuu niundu eña yakuachi ndekuu ñui te ujun iho uni maquina yeninda yenida ndó ngue iha tejitene niñu ngue iha ye'e ujun ninguntuu ena'a kanda ujun anduu ya yende ku'u uu uxi uu, xui uu yende kuu oko yende oko o'on, yende iha uun niñi me nuu kue kada kanda ujun kada kada kadamendó nde ya'a ndu'u. Ndo yetea ya ihan jutu nguena tenuu uni ni kuia chandukenduu iha, chi jun ndio mi'i yejan ken nuu tuvex nuu tixla ña'a ngue jun ngue ndatungue ñe'e utuyikachi ujun, ujun ya yuu kué yeka yian ngunai ndiki yiki yiundó ndovella jun, nde tajuen tajuen ndaken servicio chimeji inji tu iha, utu kueñu ndutu iha nguenujuen yunu nukava'a tuu tuyen uun uña ñangue ujun ¡ ejun ejun! Nuniño nuniño yenu kuian inka chime'e denakito kachinuu ujun nuñu'e tejun unkachi nuñi'i niña yanda nanunke chimechi uun, miñi nuku tukue aján vae uun nuxila ka'a nde ian nguen, uun kachime tejun nuu yunenani san miguel pera yan kañinu nguiñane ndine ñiu, kuia yen yenukuia atengake tuku han jun tedio ihó ujun iho na iho. Ujun pleito iha chi uun <noise> nda'a njindo yunani, ye nani nu'a nvedo nranda ye yuchi nani, ujun brujeria iha yen nee kué, <noise> uun uxe'e yo'o ayunden ndetua nuñe'e ndundia ndux luje'e la'a artu atuve escuela tuve muestro atuña chite nuña ñindé niundiu, ujun nuu katuu nuu yiu niuka yuu nua inka nda nia nangue chi ndunua nguen ndeniundu uni yo'o ngue ndanunke ninda'a hí ujun ñindahi escuela ña'a ñindave tundiona ñiunu nguañana kaché ye ujun ndijin ndio nunndun ndia ujun un ndijen ndua ye'e ujunka kachiyejun, nachinyame ejun ndichi china'a ujuntaime ujun yeni chilangue tajimeiña he ndekandio unidiko landa'a tetaime uun ciento ujun desayunu taji me'e ian ndejuñu kuina ndeian inan yingui kuña ujun hejun ñinda ñindamedi nda arina ñindame chuve nindame. Ujun ninduchaka ñindame tindiuchaka ñindame ian he ñaji uñan landa, ndejakuu ujun chindayiñatu ndikuna menami trio tene jiun uun san miguel ndaña'a ngachi xedio andio ujun ujun kue landa ujun chi ika nuu ihan ndinaniu nandame keñeme ujun xu escuela yikatuu san miguel pera yangue, delu dekuu yanda ye'e uun yekia una'a kuike ndanguen ndeme'e ngue hu escuela ngue yumengue ndajanke nikachi yuu hua hi chilanda yun ahimi, ndaje ya'a nga chiunka ika uu ora ngue anganuu uye yuve'e ke'e te huu nakuku tanguiko mende iha ndelanvi ndande ha chikuchu mii ndilangue ejun ami nidakuu chuvii ndalenke ujun ami ndundangue aji inke ya'á ndidataka niundu iun nikuta udiko iunda, landa kuu landuke unidiko uu uxi kuia unidiko uxi la lankuu, ngue una ndio ndinje unlanka kachinue nuu unlanka daña ngueian nguu ngan ujun ionka tuu iha xhiva'a iin tedio ujun unkachi yingui nukenuu neyendio jun ndekui ndia nikuti uña chí iho iho pleito ujun nduu. He neni iun jun unjande ndeñua chuka'a nguejendio kuchachuma'a ñuikue ian kuñoté kuian nakuennguetu inka tuku, nunuya ndidu ejun ñendiunke ye ndejun nadajan na'a ndende iho yinguini nde yiunduu, tulanda ngueian ngue ujun ye'e ujan landa chí atu chinachi atu iho xukuera landa chuvii ndeyende chukuenu ihan, iha yene escuela te yende ku uun yende ku uun este jeme tuneya escuela kenuu ye'e nunguiera manga chiye'e, niduña ngue jun aminingueda jun amelanda chuu iha teyuu chi uu oni ndama nalanda ke'e ñe'e engue ujun nditayutu yiña kachi ni kuento yuña'a he enke ujun nguendio kenu'u uu ya'a yaña'a nduye atuyeme ñitayuña engaña nuu xila ña'a ngue inka ndungue uno ndikachime ndikachi ndike yentavii jutuve inngaka, nguetungue unidiko na'a na landa ngue ian ye nani san vicente lachinxiu nani na atu alanda nuu nu'u meni extila mininuu ndavii ndio zapoteca ñanja té ndio che'e jun. Ujun ngute nguedio uxii nuu zapoteco ña chinukue jun ku kujano lenda'a landaya endio kandio teko xhindia chi zapoteco nga ian nguenu nujen katuku ñuu he ujun ñe tukue nuu ñuu ye uun nuu ye'e jun ñe ihó yenani ndicito etla ye nani ndicito xachila denani ximaclan yenani ngatu yenani sola de vega, de ocotlan, tlacolula ndeya nduñu ndeyevi dadendio ngue jun iha ndeyendu yenuu nunka chí ndiye jun ju yejun ujun ñinukava kundia yenda ndi'ó nguenu jun kuka yindava chí ndejun unka chilan nde nde hichi una nda'a ndio unkete iho nado'o, ngue inka chi ngue nde inka chi uun ndinu ka ye'e uun kuja hu jun uiko chinana ngueun inak kinko ngue unu ujun nguen ngue nguendio ningua ño ñe'e uni uni ndiko ha uxi uxi, uxi jama kuña ñinde ka ñinde ñinde ñinoi ndundun ngue nduandi nungue ñajen kuendio. Ngachilanda nguena hí junu juu hí uun nukue jani kue ka nuu, nuu yenani he nue jun ñuu koyo ndujanani iin niu koyo nani, tuu no ndikue ndendia ñi'i ndiko ndiunde ngue dio sonora he yanuu ndiko ndiu, ngue nenu ndinka yee nani baja california sur de ihan ñendio ñendio ndikote ye ndijuina jun ka'a una ño'o uun ndiko teño ña'a tuñe'e ñenuu ñite ejun ya'a nuna ya unduu vee ka yani ndita nrio, chingun ndakaye ngunlande ndavaña tendandungue, ujun nii tundijuan ye yiyenda juan eye jun ye ujun ndadike jun ujun yuku yuku yee kutana yingui he ye iho tableta ye iho libro ye iho yiun ndute ye iho ngun pastilla ye iin yande kundio oko uni, kuiaku ndadi kondio ña'a nakutua vixvena ndiundo nunyuxhi uun deda iha ujun. Em emm jun niñin ndi'o ujun yendio nujan kua kayukuña nunvanka ian, jun nun nguan duté nunguan ngun pastilla ngua ya'a iha nii, nindio ngue jun, iha yee ndevixna tedikavinu dokachi ian yechivaxnia vixna yundiji yindo kué yindo jan ñiko unijan uyan kuu ya'a ñaninko yinacho kondikan ndea nicho xhii iunka ñindun kedo donka xhinianko ndeia chiñaña vixna kuenka niuni ndiu uun ndekuin unidiko, unidiko uxi o'on ndekundio vixna'a natavi nuu.